خولې مختلفې خولې وجود لري: یو هغه دي چې محافظوي خولې دي نظر شرایطو ته او د کار محیط ته انتخابیږي. یو عام او ساده خولي چی دا هم فرق کوي لکه د بیس ګال، فیدوره او همدارنګه د بینی، د لمر خولۍ چې پیکداره خولۍ دي، د کوبای خولۍ دي او د ګارد خولۍ د تنې خولۍ دي او داسې نور.